Kishe të drejtë për filmin, ishte fantastik... skenat e aksionit ishin të mrekullueshme dhe muzika e filmit e bëri gjithçka më emocionuese. Ishte vërtet një zgjedhje e shkëlqyer!